Nathi kwatumia hena vijo mbalimbali hena ikora kwai kia hena mchere, kole kwa kira mchere wafo kwa ukia hena maghobe, kana kwavikia hena mbogha tufo kole ni mapere kana nyama kwakora kwavikia kana marughu, ukasigha inkia nathi kwavikia